जो बॉल होन लाल कड़े पाइल से तो शॉक होन कोसी का या कोसी के बचपन दी होन सो अलग बात होन। पीआर जादा तार एला लोग कलर रौन कोरी। कि मेरे बॉल बढ़िया दिखोने कि मेरे बॉल इसे चेहयी देखोन पीआर सो जा कलर राहों कोरी सा बैलुनक भुता हानी फुचाओं।